टोटो अशो जानवर रहे हज कि वो सामने वाला इनसान जो बोलियोज वो की नकल भी उतारी सकते हजं। टोटो को खानमा मिल्ची, पेरू गणी अच्छी लागेत हज। टोटो खानमा मिल्ची, पेरू गणी अच्छी लागेत हज। टोटो तो कई चे आस पास भी घुमा करत। ने किसी ने कोई बोलोयो तो औ का बोला करत, बोला करत, बोला करत, बोला हीच करत। रुकतो हीच नहीं वो टोटो तो, पर कई चो टोटो हरो कलर कोएच। ओ की चोंच लाल कलर का होयच। नो चो चो करत, आचो जानवर छे। ओ के बारे में तो क्या अछो जानवर छे।